ଦୋହାଜାର ଚୌଵିଜ। ଯେ ସାଲ ଭୀ ମୌର ଲେ ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ଥିଲା କଲେ କୀ ଯେ ସାଲ ଭୀ ମୌର ବହୁତ ସାରା ନଯା ନଯା ତୋସ୍ଟ ବନ ଲେ ମୌ କଲେଜ ଚେଂଜ କର ଲୀ ଫେଟର ବାଦ କୋଈ ଅଚ୍ଛା କଲେଜ ରହ ଗଲୀ ତୋ ଯେ ସାଲ ମୌର ସୋଚ ଲେ ଭୀ କି ଆଗର କଣା କରନା ଅଚ୍ଛୀ।